<noise> Waala mi nanata ko buri bonndi to waala ko mi hokko mo waari baangal am. Ko metti gama mi annda gonka mabbe, mi annda ko fe'a be mabbe. Bo mi acca be mi waadata kooɗume himɓe maa duniyaru ɗo komay ɗo maari damuwa maako.